لازم تتأكد من فحص السيارة، شوف فيه أي خدوش أو بوية مغيرة، وحاول تلقى أي علامات تدل على أن السيارة كانت في حادث، تأكد أن الإطارات سليمة ومو متآكلة وشوف تاريخ السنة مكتوب عليها، تأكد أن كل الجزاز سليم ومو فيه أي شروخ، شغل كل الأنوار الأمامية والخلفية والتأكد من أن كل شي شغال، شغل المحرك واستمع لصوته لازم يكون المحرك صوته طبيعي ومو فيه أي طقطقة غريبة.